कृर्तज्ञता भन्या शब्द हाम्रा जीवनका लागि एक महत्वपुर्ण अर्थपुर्ण रे हामीलाई खुशी बनाउन्या एक शब्द हो जसो मुलाई लाग्दो छ । यो शब्द हामिले कसै मान्छेलाई धन्यवाद दिनु प्रयो, सकैलाई सम्मान, कसैलाई आभार व्यक्त्त्र गर्न पड्यापछि चाहि यो कृतज्ञता व्यक्त्त्त गर्न चाहन्छु हामि भन्दा छौ । जसै कोई केई कुणामुलाई आयोन मुलाई सिकाईदियो समस्या पण्याका बेला साथ दियो या त मैले काई अवसर पायाकि छैन त्यइ ठाँउ मुलाई यसो गर भनिखेर त्यो अवसर दियापछि पन हामि त्यो कुणालाई त्यई मान्छेलाई चाहि धन्यवाद कृर्तज्ञता व्यक्त्त गर्दा छौ । यई शब्दले हाम्रो जीवनमा झिक्कै झिक्कै ठुलो स्थान लियाको हुदो छ । हामि मान्छेको जो मनोबल जो हुदो छ त्यइलाई उच्च, हाम्रो तनाव जो हुदो छ त्यइलाई कम बनाउन्या त्यसैगरी अरु मान्छेसंग सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि पनि यो कृर्तज्ञता शब्द चाहि अआउदो छ । किर्तज्ञता शब्दको चाहि अर्थ चाहि के होला जसो लाग्दो छ भन्यापछि हाम्रो मनोबल उच्च बनाउन्या तनाव कम गर्न्या रे हाम्रा जो मान्छे हुदाछन अरु मान्छे संगको सम्वन्धलाई चाहि राम्णो बनाउन्या रे अरुलाई धन्यवाद आभार दिनाका लागि यो शब्द प्रयोग हुदो छ जसो मुलाई लाग्दो छ ।